Ngom kare na ngam so futuru ngom na bada gena, ngula-ngula sojapu magi soru, coma nyao sinanga, ngula-ngula gena kalo ngom oyo gena ngom na bada nange rasa futuru, ngom gahi karja bato ngom paleca bahaya, karana ngula-ngula se koroho ngone na bada madoya.